Dina núu huajillo, xanani ya'á ichi huajillo xaxatu, inka xanani pulla, ku ya'á nguichi ngua xatu, inka kuxhii chile chile de arbol inka kuxhii ya'á ya'á kuan, naku chile moronko inka kuxhi ya'á kuii, xa ku poblano inka kuxhii ya'á kuii nano ya'á kadano chile relleno, kuxhi nida kuxhi ya'á nguina kuxhi especie kuxhi comino, clavo, pimienta, tomillo, nrfida inka nrekaudo xadakeno nreyo ayo iin nguiko xadió iin convivió nrida recaudo dakeno neyu xun xininá.